Ng'ombe ni mnyama ni mfurie, nifurie mburi, nifurie ng'ombe nifurie kite. Ng'ombe, ng'ombe nifurie kwa kwa mbuika findo fiwi firaru, kindo ukaa na ng'ombe kwanza ng'ombe uichi nika mathiwa ng'ombe, ichika mbolea, ng'ombe ichinika nyama. Icha findofo ng'ombe ukae kae nae kindo kicha ni kindo kicha thana ikarage iko kenyi. Na uhangaike na ng'ombe yakumanya na kuimanya neikioe na findosho nintererio ena ng'ombe ukapata mariva mariva mecha, ukapata mafura maanayio mafura mafura ya ng'ome mecha hingire manufaa mengi henaikio ng'ombe nimfurie. Ukacha hena mburi, mburi nayo ni njicha mburi wa nyama, mburi njicha kwaashigha kupata mbolea na mburi hupata findo findi. Vana mburi kana ng'ombe kighire vindo vichifanana maana mburi haaghire ichifunya mariva, mariva kama mburi ehe mariva kama ng'ombe ena mariva na hikyo ipho fivi fighire findo fifanene. Ngenda na kite, kite nikifirie kwasababu iwi sababu evoka kite kikaari na thababu ya kawi kite chairima ikuria. Kite haghire mndu arima ifumapho ache kwafo mghire kite achedumwanya mwenye aingie nyumba lazima kite kimwringilie Chamringirie kwasababu kikwichikio ihe ukwichi hire mafio iriurinde mira kuichiefo <noise> chakuringilia maana nikuichikio. Hio nio ndiokuchaghua kite. Na kite keirima kyakuriria nyumba kakuna keho. Ekulindie nyumba kuna kyeo kyei ikaaaho kerima fue nomatha kenda charima impha nanja ichonomanya nda kicheighi. Na kindo kingi cha kio na ikite yaiki kyakichimanya kichimoni ni mka na pheremweni ni mka henaikio mndu wowoshe kira mwichi kerima kio mdu wathikao bwana. Hiyo ndio kicha kite kyakuria, kyaria findo vyake kyeirima iria ata ng'ombe kyeria mburi kyeria mpaka nguku. Hikyo handu nichokicha cheghita. Mira hena nyama ntifurie ng'ombe, mburi na kite na faida twake toshe nitirerioho na timanyike.